Misy karazany telo zao raha magnitry ampiasaiko kofa mahandro ai: <hesitation> tongolo lay, sakay tany, avy zo tongolo vodiny; fô reto ndraiky misy ino izy ty zava-manitra ma- vitsivitsy: <hesitation> kôtomila, selery, poivre vert, tongolo raviny, tsikiry.